سن الاربعين هي سن النضج واكتمال العقل والجسم وهي سن الزول بيكون فيها واعي وبيتصرف وبي حكمة وبيقدر يقدم في الحياه بشكل ايجابي و بتكون في اقوي حالاتك خلال عمرك كله .قبلها العقل بيكون اقل والحكمه اقل وبعديها الجسم والقوه بتكون اقل هي العمر الفيه بتكون الحاجات موزونه مع بعض